Nijool ilobul yara bupuruuj; nang Manga alobé mama, fujééna fanu nang niyolo yolo ñicé ñrubo ou bien ñafojiir; mais sén ijoow watiŋé ñoniyee futook ou bien ñono guñéén injé on néjoow nufaal; ibajut éwato imbi irok jaat gulé ma. Fajébéy niñumut écilaam mé éwato wato, nijuhé ijoow jaat, gajoom niñalagéén, gajuménum nijoow, gajuménum yaya injé néjoow jaraam fujééna fafu fupurul wala jaraam émiit yayu bumburum yo éfago kereek. Nang ijoow béŋéés bupuruuj nang wo waan ijoow mé éŋéés injé bugapurénul wo néjubohoom; néninoom bufunoom wo, ibilut éju. Mara jicaŋéén jaat ma sicémé sibagiir bé sicémé futook do nékilo yanuur yayu, maat iju icilaam mé éwato wato sén ijoow ijé ijogul bumbo bucaŋéén nipurénul nang réhoréhor sicémé surubo nisénil guŋa gusiil.